Ɓoggol kuraŋaawol ngol, ɗo hoore mun yalti ɗoo ɓamataa, ɓilaa e moyen e piliis wantiloo o. Nden kaa kuncaamo yahde, mbisaa janɗe makko ɗee nanngude kokowol ngol. Ɗun woni jonkaa <hesitation> wantiloo ɓilotooɗo walla jooni kaa darotooɗi ɗii. Ɗii du ana ngoodi. <hesitation> Ɗii kaa a ɓilan ɓoggol mun ngol tan. Timmi.